Për fe la carta ëntà taié gli alberi, da nui auti a s'dövra ël pioppo, ti büte la fibra dël bosch ën l'eva, pöi t'la cumprime e ti z-gnache, t'la z-gnache da ün sens ën l'aut e pöi pian pianot la faze seché e a andé avanti parei a ven fora la carta